Mui duma n boi se'em yima yima de la tu tari la mumɔlega, tara mupeelega, tara musɛba ti ba waa, gee tara mukaha n ka waa. Ti mui duma wa ba tuuma yima yima de la, mupeelega la, iŋa tuuma de la fu san yeti fu dugɛ mui n la zɛɛrɔ, zɛmɔlega. Koo fu san yeti fu dugɛ mui kunkɔgerɛ aayi mina n wa n wa nyaŋɛ dugɛ suŋa de la mukaha. Fu san le yeti fu mɔm la mɔsagebɔ, my sɛka waa la ti fu wa nyaŋɛ mui kaŋa dugɛ. Gee fu san yeti fu dugɛ mui sɛka n de mumɔlega la, iŋa mi wan nyaŋɛ dugɛ la disɛka suŋa de la tɛ bee mui la zɛɛrɔ ko gerige taaba aayi mumɔlega la mi n wa nyaŋɛ dugɛ disɛka suŋa aayi ti ba zɛkɛ nu'o bo hu n bala.